<noise> Toh, barah bi kyam dur dageh firam na ballah, bo kenneh boh nah bulloh kambana yah mi monah, boh nab bulloh bon ken kauba na yah mi monoh, ba gimi ya ballibi tiram na nah toh baba lellah kya dur dagaba na tiram nghinka wuram ni bughe mghila wuram ni bughe kaghan kaghan kuma bi loghe nī nah ma dobe nyír belleh gimmibany ir belleh gimmiba bín kya balleh na nah na toh, diyilo, logho ka kya dur dagh, boh kya dur dagari ba kyemba minī daga leh tirsum kap mogho, biwuni yab pakba, regeh yoh, bi wuni yah pakna, regeh yoh. Lam mogho yakam kuma ah iware beh logho ni nah mah yah kya bageh? Yah kyah bereh? Na nabi na kai mini mini tep yoh ba mimi ni tep lahsum yīr balkumba na yira nghīla wuri ni bughe nghungha wuri ni bughe. Kiyah yola kin kum kyemba ki na toh kyembam, gimah yah paghe mini maba fah bab gaba wuni dobalah beh firoh maba toh yīra nghim- nghimbina a mi wahala. Su nghinka bukwuruk sunghinla so bukwanuru su nghimlasum bukwurula busu bukho bukho lelah suya wuna na libi su bukho na nabi nah toh, lelah gimi ah ya paghe mini fah, mabah fah, bayan bin gbalambi nannah mah toh yoh, yoh ni kyembam gumi ah ya ba balbam mini fah, maba fah yoh ni myamban yer gimi ya yuni montu sakanasum ko yohba, gi mogho bim bakalboh ka bi tebam bin balbo ba, ka bya bi tebamba. Tirisum mogho nghesum mogho, ba gimi bin balamboh kawuna bi tebamba. Kyembam yakha ah abuja. Bi na nabi toh bi bi kya poroh kamba bin nana bi toh ya ko damuwa na ni nah meh toh bo kyambam gi ni nah mah ayer cika? Na nah mah toh yir dubu mogho dubu bari yiri wawuna turban bi liheyam na na ba toh, mbongsambi yamba. Toh, ba bilasum bunna bamu ah yera ywa bani kuma ka yuh kamba, amma kuma bah gima balbiya sede ki yamba yamiga ah lokoca musu kum ni kumursum ah bani toh, bo gimi balbiyamba don saboda, bah to gho gi ah bene babirim ba- ba- babiloh ki kpaleyo da kya nabi wuni yi kpaleyoba, tong yamba ki yamba ghabo yah tebam mogho in birah woh gimi balli sa kuma fiye da teb min balli mini.